सलाद में तुलसी, धनिया और पुदीना को सलाद में डालो ताज़गी और सुगंध बढ़ाने में डालता है। थाइम, रोज़मेरी और अजवाइन पत्ती का उपयोग सूप को स्वाद बढ़ाने के लिए करे। जीरा और मेथी के ग्रेवी स्वादिष्ट बनावे। सूखी तुलसी और अजवाइन मिर्च फ्लेक्स का उपयोग, पिज़्ज़ा, पास्ता और सैंडविच के लिए करें। गरम मसाला और कसूरी मेथी भारतीय खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं। भुने हुए आलू या सब्जियों पर सूखी रोज़मेरी या अजवाइन डालें। चाय में तुलसी, अदरक और पुदीना का उपयोग हर्बल चाय बनाने के लिए करें। यह स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। चिकन, पनीर और मछली का मरीनेटिंग करते हैं। लहसुन, थाइम और धनिया साथ ही डालें।